<hesitation> jun ratza'm kok chqiij chemo rkunxik nab'ey e xtiq kuch qiib' ke'qyo'k e <noise> rech qa xkuj rk'eq más kq'iiq xuke tiq ya'n jun paneet piq wi'rech e xuqke qa xkuj teurik, i kumb'al ixtiqtijla'keq taq rya'l kumb'al mq'en taq kumb'al xtiq tiij, rech tkaal xq'uyib'riq quul xuq kee si jun retza'm tew laj rectzam, petnaq chqiij, k'o kumb'al mu xa ruk' e q'aq'kji'x ri ruqchaq tkaal xtmeq'iik chu q'aaq' ri ruqchaq uche'k'o qe kumb'al qe uunt e kji'xken chu rchaq ri yaab' chu rurchaq rech qa e tk'iyik más ri yab'iil chriij qa xtukneluul más sichá xtji'x ri rur chaq yaab' ruk'ri rurchaq mu ruk'ri chi'rwoch kji'x ruk'uunt i qe taq rya'l kumb'al ttij más kchuknik ri rya'l altaniis ttij tyo'qqaj neri'qe jnik'traay chpom te ya xtwrik jun juyab'ruk'ratza'm. No'j xukee si qatz k'a tew xuq ki'kuntaj ke wnaq ruk'tuuj tok qe tuuj tkaal xtmeq'iik tkaal xtji'xik, tkaal xtjub'xik ruk'qe mq'ena kumb'al ruk'e ruk, mesbál xuke, rech tkaal xtel k'chi'ri ratzam chriij mu k'o ratza'm rom tew ri ratza'm rom tew utz re ri chi'xtyoqook ptuuj rech tkaal xtmeq'iik tkaal xmeq'uul tlá teluul ptuuj tkaal telul tkuch riib'y qa xtel chu kq'iiq'ri ju q'iij chik i xuq ke qa tchpow tew laj ya'rech qa más teurik ke jab'taq rkunxuk ri ratza'm ri kb'anik wre'.